B'ix ki- kip'o'ik kinok' uchitun yan ma' yan pila jeb'ix b'aje'laj, uchitun yan b'ateyaj etel b'ateyaj kup'o'ik mak a'lo' kumentikoo' ti u ti uchun che'il, unukul tu'ux kip'o'ik kinok' kinok' a'lo' kitz'ik ti b'ateyaj kijochik ja' kitz'ik u- uch'aj kimächik ki etel kik'ab' ki- kijoch'tik chich ti ujok'ol a' luk'il wa nok' ti k'aax a'lo' jach, a'lo' jach luk' yan kipuchik ma'lo' ti ujok'sib'il tulakal uluk'il, men a'lo' kumächik jach yaab' luk'.